Ko golliram mi ko ana yaha e joyi hen, sa jewi odejawel ana hen, sabunde. Ɗee kulle ɗiɗi nii woni ɓadiiɗe e hakkille an jooni, taweteeɗe duu ana heewiri gollireede. <hesitation> so wonaa ɗum hakkille am heddaaki banngal e keddiiɗi ɗi ka, kiɓɓitonooji joyi ɗi.